Ley last food I ate before ley interview was a liberian meal ley call gritter dumboy with palm butter la a my woman prepare for me ley gritter dumboy a go through many processes before a come outside main a may from cassawor you take ley cassawor you gritter peal it wash it fine you gritter ley cassawor when you finish grittering ley cassawor you put ley in ley plastic neh tie a properly and boil it you boil a till ley cassawor get done when a done you put ley in ley morlor and beat it to get soft to at least taste smooth when you swallowing it ley gritter dumboy heh after you beat ley to certain level a can get soft for ley throat to swallow it palm butter is a soup dah we eat in liberia heh mainly a come from palm nut ley tree ley palm tree when you harvest ley palm you cut it to take it out lor ley thing a can be in you boil ley palm. Ley last food I ate before ley interview was a liberian meal ley call gritter dumboy with palm butter la a my woman prepare for me ley gritter dumboy a go through many processes before a come outside main a may from cassawor you take ley cassawor you gritter peal it wash it fine you gritter ley cassawor when you finish grittering ley cassawor you put ley in ley plastic neh tie a properly and boil it you boil a till ley cassawor get done when a done you put ley in ley morlor and beat it to get soft to at least taste smooth when you swallowing it ley gritter dumboy heh after you beat ley to certain level a can get soft for ley throat to swallow it palm butter is a soup dah we eat in liberia heh mainly a come from palm nut ley tree ley palm tree when you harvest ley palm you cut it to take it out lor ley thing a can be in you boil ley palm after you boil ley palm you beat ley palm to get ley butter out lor a where you take or ley palm seed neh ley flesh you screen it to get ley palm butter out lor a after you take or ley palm out lor the the the nut you saftor it into ley pat where any ingredient you get leh meat fish and thing neh you put ley in ley palm butter put ley on ley fire and start to boil you season nay to your level of of cooking or to your taste you allow a to boil a boil a boil till a done good when ley palm butter done you will see ley oil over a ley thickness of a alone you will know la a ready to eat and it is serve with rice, fufu but I ate my own with gritter dumboy as I told your yeah la palm butter and gritter dumboy I ate.